Raha ny amiko manokany aloha de ny olombelo zany roy no priorite mihoatsa ny biby satria gny olombelo araky maha olombelo azy zay, gny olombelo ro hikarakara biby satria ny olombelo ro afaky mikarama, mitady vola hamelo an'igny biby igny.